Gbango ma ñe tooni de, ndu yaa Gambi, ngi Jine bisaw wommu a gmaa gí ntéegi, a gamaa gi ntéegi.